Taka kiti yuku jaa kakayo ja iootu maa yaa, mayo yukua chii yanii komelayoo yaní. Konchayo xiní yukua te kaakitío vauun, kaa kaokitu jaa kiiwaa koa kontoru jena’ti chii hora yuaa jao tintii jaa kea xiiiyo te kontoro ora jaa kiti’ia oomo kaa xii, kaa útii’in, kadukivu, xii ioo ho’o nun núú kunafiinaa te kajika koo jino’a chii vaa tuu kani’ti jaa keeti jena’te kajikakouti te nuu ma luyo shounyo, nuu maa chintii’iyo rii’yo, xii maa kuuniyo lusu juu ri’iyo, maa kuuniyo chaoti te kiti keeti luli’n te chaatu kiti yua kaoti jena’latí chii ntee kantatí jenalati te inka mála, mála nanitu kiti jaa chaatu yeetu <hesitation> ituuyo, nu iooto itu ñaaun iodu, ntenu kaa jituu talayo ilu ñaaun te este maa kaa nuu abii yukuun kuutu te chaatu kiti maaun nanitu kittun naa kadru losuun koatu kittun koo maa nanitu kiti’n te chaatu tee yeeti itu’yo kaa xinúua, kaxinluati iluunte kaani’. In txiun te kaayeti jeena´atí yua kuaa kiti jaa iooto jaa kivá, jii inka kiti’iu jaa naní tinii, tñiiun chii, inka kiti’un chii te kantukutí jaa koo este jaa ti’iti luli nuu kañu’va este tírri’ ni’ ntenu ioo lulina kaa ioti chii chuun luliun jena’ati te yua chaatu kítíun te este maa xiní, maa xiní ni. este chuun luliun kayeetutí yeetu inka kiti tiñii te ko yuaní este kaa janiiu chuuyo te kuantu jena’a te moni xiní kiti luliun koa jooní yeetu kitiun, este vaa meke, meketí chuun luliun katavatu tiñiiun yuaní yeetu te kuantu te koastooto maa chuun nuyoote yua kuu kiti jaa jaakuu jaa kiwaa, vauuun, inka mabuun, inka tiñiiun, inka te este yuaa kuu kiti ntée jaa kajakuu jaa kiwaa jena’a.